هي في ، في الي بيت اللي انا عايش فيها ، عندي زوج طاقات ، مي فدار اللي عايش فيها عندي تمنطاش طاق اون تو